אנא כנפעל נכון אלשחס אלאכתר דכא עלא אלשהרה, חית אלדכא כיעאונך תפהם אלעלם מזיין ותאخذ קרארות סחיחה פי אלחאיה. אלשהרה מוכנ תג'יב מעאחהם משאקיל ודע'ט, ומאשי דימה כתדמן אססעדה ואלנג'אח אלחאקיקי. אלדכא כיעטיכ אלכוה בש תטוור ראסק ותוואג' האלתחדיאת בסהולה, חית אלנאס כיבג'ו יכונו מעאכ חית כתקדר תעאונهم ותפידهم. בלאנסבה לי אלחכמה ואלמעלומה אחם מן אלשהרה אללי מוכנ תכון מועקטאן.